Wiase deɛ aberɛ biaa no ɛwɔ sɛ wonya nimdeɛ foforɔ. Nti aduane a nnim dada deɛ anaa aduane nnim yɛ dada deɛ maadi biaa. Nti sɛ nkɔhu foforɔ a mɛtim ayɛ na afei madi ne manya atenka sononko bia ndeɛ mɛyɛ ɔno. Nkanka aduane a ɔnka yɛamammerɛ ho. Mmorɔfo anaasɛ <hesitation> ɛ aburokyire nnuane no saa nnuane no wodi bia, ɔboa wo paa yie. Nyɛ ne nyinaa ne yɛ mmom deɛ nso sɛ woka bi hwɛ a anaasɛ woaankasa wonoa bi wɔ fie ne wonya sɛneɛ ne dɛ no siteɛ na berɛ biaa no ɔma nimdeɛ a wowɔ wɔ aduane dɛ mu no anaasɛ suahunu a wanya no aduane noa mu no, time biaa anaa berɛ biaa no ɔkɔ animu. Ne saa nneɛma wei nso boa paa ma nnipa wasetena asaase yi so no, wonimdeɛ no dɔɔso.